E tana misy aminay etoa da gne zakay beko moa zany da e Vangaindrano ra gne positry Vangaindrano ery da gne tana zakazaka be manarake zany da aminay etoa mandr- da misy avao koa e tagna kidikidy ohatry oe Mahasoa be, da misy avao koa ohatry oe Mbaniampy, ohatry oe ino aby moa tagna kidikidy etoa moa zany ohatry oe e Mamoly, e Vomaha.